المكان اللي انا عايزه ازوره ومزورتوش قبل كدا برغم ان انا اصلا عايشه في الفيوم بس انا مزورتش وادي الحيتان قبل كدا فعايزه اروح ازورها لان انا دايما بسمع عنها وعن ان هي تقريبا من <hesitation> المعالم الطبيعية في العالم تقريبا، فأنا متحمسه جدا ان انا اروح ازورها واشوف الحيتان او العظام بتاعة الحيتان أكتر وكمان هتبسط اوي لو روحت عملت فخار في مدرسة الفخار في قرية تونس